Da mitonbo tokoa moa ny maina tsy misy nenina lafa tegna zany mahafantatsy soa ny raha tiategna atao sy ny lala tiategna handehana amin'ny fiainategna da tsy misy nenina zao mihintsy ho avy amin'ny tegna ao ndra kelikely